<noise> fooje i weeno minu diiji gale. Ne maa penna ƙa sheket niɗang patton arshan. <hesitation> Ne maa tang yu eleeno penuƙeeno eleeno nong shimu ta tang wattu nong foojei. Maa wanna nong shimu, ko ne perƙo nemakang merje ne dang nwa shik foojei aƙai yu merje nong shinu ne maa ka weeƙo shikki ne gaanuƙo mije foojeeno. Mandi yaɗɗa shi ne gaaniji shinu mandi nen dang kpaƙƙon summa ti shoi nedi kpaƙƙon keɗek to shoi ko kuma nen lunn ti ɓakɓakki nong keɗekki <hesitation> mo yadda shi ne gaanishin shinu ke nan.